Kalau cuci pakian ini ya biasa kalau dulu di masih di papua di sentani biasa mama yang cuci pakian, tapi kan ke sini tidak ada pembantu jadi sa cuci sendiri. Jadi biasa kalau pakiannya banyak bawa ke laundry, kalau pakiannya sedikit sa cuci sendiri. Cuma waktu itu sa cuci tu cuci, pas sa jemur, sa ambil, pakiannya sudah luntur, warnanya luntur. Nah, itu yang buat sa, aduh ini sa kalau cuci pakian sendiri ni kayaknya nanti pakian hancur semua ini. Jadi ada berapa pakian yang warnanya luntur. Jadi biasa itu minta tolong ada saudara perempuan minta tolong saudara perempuan yang cucikan karena kenapa tidak tahu alasannya perempuan itu lebih pintar cuci pakian kalau menurut saya. Kalau laki-laki tu memang sembarang saja. Jadi kebanyakan tu sa bawa ke laundry karen malas cuci. Terus kan kalau ke laundry kan lebih harum lebih wangi. Tidak tahu sa juga pernah cuci sudah pakai molto macam tidak wangi-wangi begitu pakian. Padahal su pakai molto, cuci dengan rinso juga, tapi pakian ini macam tidak wangi. Tapi kalau perempuan yang cuci itu wangi. Sa juga makanya sa rasa lebaik kasih pakian ini ke laundry saja.